komiði sæl og verið velkomin

kvöld fjöllum við um hvað Íslendingar eru orðnir margir segjum frá sóun í versluninni fáum um verkföll og heyrum viðtal við unga leikkonu sem leikur í nýrri íslenskri kvikmynd ég heiti Ingibjörg og nú verða sagðar

næstum allir Íslendingar á aldrinum sextán til sjötíu og fjögurra ára nota internetið reglulega þetta kemur fram hjá Eurostat Hagstofu Evrópusambandsins árið tvö þúsund og átján notuðu níutíu og níu af hverjum hundrað landsmönnum internetið en áttatíu og fimm af hverjum hundrað Evrópubúum nota netið reglulega Danir fylgja fast á eftir Íslendingum því að níutíu og átta prósent þeirra nota netið reglulega Búlgarar Rúmenar og Grikkir nota netið minnst flestir Íslendingar nota netið til þess að fara á samfélagsmiðla margir nota netið til að

nálgast tölvupóstinn sinn níutíu og fjögur prósent Íslendinga nota netið til að fá bankaþjónustu og áttatíu og eitt prósent til að hlusta á tónlist fyrirtækið hefur verið gagnrýnt fyrir sóun og

fullur af ónotuðu dóti úr búðinni gagnrýnendur segja að það hafi ekki verið í fyrsta sinn sem þetta gerist

forstjóri fyrirtækisins fullyrðir að þetta hafi verið mistök sem verði ekki endurtekin fann varninginn í ruslinu við í Kaupmannahöfn honum fannst þetta alls ekki ásættanlegt þannig að hann ferjaði allt dótið heim til sín og bauð fólki

að koma þangað og taka sér vörur að vild hann segir að um þrjú hundruð og fimmtíu manns hafi komið heim til hans og er lágvöruverðsverslun sem var fyrst opnuð í Danmörku árið nítján hundruð níutíu og fimm nú eru hátt í þúsund svoleiðis búðir víða um heim það heitir að fara í verkfall þegar fólk er óánægt með launin sín og hættir að vinna til að mótmæla því að það fái ekki nóg borgað fyrir störf sín allar starfstéttir

eins og til dæmis kennarar og sjómenn semja reglulega við vinnuveitendur sína um launin sín ef ákveðin starfstétt er óánægð með launin þá má hún samkvæmt lögum fara í verkfall og hætta að vinna það þýðir til dæmis að ef kennarar fara í verkfall verður að loka öllum skólum á landinu þannig geta þeir skapað mikinn þrýsting á yfirvöld til að borga þeim hærri laun ef starfsmaður mætir í vinnuna þrátt fyrir verkfall er hann kallaður

og getur verið sektaður það er vegna þess að hann skemmir fyrir öllum hinum því ef hann mætir í vinnuna minnkar þrýstingurinn og um leið líkurnar á því að markmiðið með verkfallinu náist sem er að hækka laun allrar stéttarinnar

Harpa Kristinsdóttir er ung og upprennandi leikkona sem fer með stórt hlutverk í nýrri íslenskri kvikmynd sem frumsýnd var um helgina við hittum Claire og spjölluðum við hana um hlutverkið og leiklistina ég fór bara í prufur og mamma tók

svo þurfti ég að bíða rosa lengi hvíslaði í eyrað

ég náði hlutverkinu og ég var ógeðslega spennt nei ég var ekkert búin að lesa eða sjá neitt ég vissi ekkert einu sinni um hvað

hvað ég átti að leika myndin heitir tryggð og er byggð á bók eftir Auði Jónsdóttur hún fjallar um konu sem hjálpar tveimur erlendum konum og leyfir þeim að flytja í íbúðina sína persónan hún var nefnilega líka frá Úganda eins og alvöru mamma mín og líka hin sem lék mömmuna var

uppáhalds atriðið mitt var þegar ég fékk sex kakóbolla af því maður þarf alltaf að gera aftur og aftur drekka fá sér meira kakó

einhver ráð handa krökkum sem vilja verða leikarar ef maður vill verða leikmaður

eða leikkona þá getur maður byrjun heima með því að gera svona gæti maður fengið

hundruð manns tóku þátt í fyrsta sem haldið hefur verið í Kína og var núna á dögunum hlaupið var á vatninu í Norðaustur Kína vatnið er fjörutíu og fimm kílómetra langt og mjótt og svipað að flatarmáli og Þingvallavatn við þökkum fyrir okkur í kvöld